Kitrat ma joq mängigiq ja ma parõmba meelega opnuq taad parõmbahe mängmä. Klavõrit ma ei mõistaq mängiq, a samal aol, ku naadaq opma, sis ma võtnuq klavõri, selle et kitrat ma joq mõista.